Ät ispäkpa't tyäsykuy, i'ki y ti'yäk si'na' y patak y ti'yäk ti'yäk este tzi'nway y ti'yäk tzi'nway no se tiyä nyäjmayajpapä siprés pero jete nta't musyapyä nyäyi jutzä y ispäkpa't apit nyäjayajpapä este ti'yäk tzämtyuku', jete ispäjkyajpa't y katzu y kajwel kajwelkuy y jukuy y estemm- ti'yäk nyäyi nyäyi itke po'a po'a jete nta oye käpi'ajku man suave, pero puro käpi'ajku ispäjkyapa't y ti'yäkpä est ti katzykuy katzykuy jete si oye käpi'ajku y tiyäk katzykuy y oye posti'ajku tambien, ajkuy jete oye tabla'ajku, wa'ku mestäju yaserratzäjkyajpa wäpä ajkuy por que ijtu ijtu metz tuka ajkuy jetye myes y nta wäta'mpä wene y ti'yäk este ispäkpa't tambien este nyäjayajpa memelita pe jetij nyäyi estee jutzakejä'k atyä'ätz jejtzye nyäyi jeti y ti'yäk suskutyonhtok jete tambien mau sauvebä kuy y ti'yäk nya'itke'upä este laurel jete pakjokä näjapyatä ote'ojmä.